Chiku kon wuni yi punu kon jul dwi kon je duma yoh mie ya tin ningi sei inde laki mi in muating gulei angi in tiwe wurei bayi nah kon lamuwe yi nyangu ban de posi di nor ninganginai sai tuyo inmuatingi nyan lummoh mu angi in wun pu in ningi lumoh in sin sei <hesitation> in jegaure yi ainihin yir twi in chuamin nuwai a pwi pun singu sei yau.